Anisan̈y toetra hanan'irô orita àby io ndraiky, irô zen̈y tsy ela andra hiain̈ana zen̈y irô io foeky zen̈y diore de vi an-drô. Avy iô efatra telo zen̈y fô ndrô, avy iô malaky miôva kolera an-drô ndraiky ten̈a tômpon̈y kamoflagy zen̈y irô.